في يوم من الايام سيدة عجوز لقيت زجاجة في داخلها رسالة. لكن السيدة العجوز ما كانت تعرف محتوى الرسالة. لانها ما كانت قادرة على القراءة. لكن لحسن حظها كان عندها جارة بتعرف تقرا لما فتحو الزجاجه لقو رساله كانت من شخص اسمه بيتر وهو طلع ابن السيده العجوز